Os servizo públicos que temos nas miña zona son bos, <hesitation> temos moitas actividades, temos buses para poder ir ata os pobos que están na beira do noso do noso concello, así que consideraría que están moi ben.

Na nosa área <hesitation> non temos moita zona para poder pescar, é verdade que temos un río no cal se poderían pescar troitas e outros peixes, pero o mar está lonxe e, por tanto, tampouco non temos moita variedade para para poder pescar.

En abril aguas mil, eso significa que en abril chove moito.

Eu aínda non podo árbores por non podo árbores porque son moi pequena, pero si que podo podar o árbol ese que tá xunta a parede da casa.

Si, a rosa.

<noise> Ah, que xa non, que sei falar solo que agora xa non me apetece.

Prei un disfraz de bombeiro, pero a miña nai e meu pai, eu non porque non teño dineiro.

Reís. <noise>

A ver, non sei moi ben a que vos referides coa miña zoa. <hesitation> Nós vivimos en, nun concello que se chama Ames. Ames é un concello moi novo, hai moitísimas nenas e nenos, entón eu creo que é unha vila que vai a ir medrando en poboación, cousa que en xeral non pasa, en case todas as vilas empezan a ter un pouquiño máis de xente maior e i pouco a pouco, pouco a pouco van sendo cada vez máis pequenas, de feito hai, pois, por exemplo, a a vila onde vivían os meus avós paternos case case xa non existe, a maioría de casas non están habitadas. Entonces eu creo que en Ames hai un bo futuro porque hai moitas nenas e nenos e haberá moita xente que vaia vivindo aquí. <hesitation> Nós concretamente vivimos nunha aldea, cousa que eu creo que é un pouco máis divertida, podemos saír a en casa, temos algo de xardín, temos incluso un pequeniño parque en casa i eso se vives nun piso é moi difícil, entonces eu vexo moi bo futuro en Ames.

Suelo ir en coche, pero <hesitation> pola mañá, cando vou ao cole, suelo ir no bus escolar.

Eu creo que debería utilizar o teléfono móbil menos. Utilízoo tódolos días e varias horas o día. É verdade que teño moitas ferramenta aí, entón, pois tamén o utilizo para saber que tempo vai facer, que roupa hai que preparar para as nenas, <hesitation> pois que podemos facer de comer hoxe, pero tamén o utilizo, pois, para outras cousas que non son tan importantes. Estou bastante pendiente del. <hesitation> Sempre me digo que teño que empezar a utilizalo un pouquiño menos, pero despois <hesitation> non sempre o fago. <hesitation> Utilízoo todos os días i varias horas ao día ademais.

Pois en xeral a xente sigue migrando, pois para encontrar traballos mellores dos que podería atopar aquí. É verdade que hai moitos anos, <hesitation> a xente que era moi moi pobre e ía a lugares donde había algo de traballo. Eu creo que a maioría da xente que migra agora <hesitation> emigra con, para para intentar atopar mellores traballos do que pode atopar aquí. Ao mellor a xente xa, en xeral, non é tan pobre, pero <hesitation> pero si alcanza un nivel educativo que despois non consigue ter aquí, traducirse en empregos de calidade, en empregos ben pagados, co cal moitas veces, pois emigra por ese motivo.

Bueno, eu son sei como son todas as escolas, pero sei como é a miña e a miña, pois creo que <hesitation> é unha das máis grandes, ten un patio moi grande, un pabellón ben e tamén ten, pois horta e, pois ten un estanque e dous patos así que eu creo que e por den- que que teño moita sorte.

<hesitation> Pois eu creo que unha das maiores carencias dos servizos públicos que temos na nosa zona é o transporte público. <hesitation> Vivimos preto dunha cidade que é Santiago e, por exemplo, polas mañás, hai moita xente que ou traballa ou estudia en Santiago que tenta ir a Santiago en autobús i hai moi pouquiños autobuses para chegarse a Santiago, co cal moitas veces se quedan sen poder ir ou ou tendo que ter outro tipo de solucións i eu creo que esa é unha das carencias máis importantes que temos, que temos que utilizar moitísimo o coche para todo i eso pois non é moi sostible.

Pois eu como cumplo en verán aquí moi cer-, aquí cerca hai moitos parques de de bolas de saltar i en verán moitas veces están pechados i a min me gustaría celebralo alguna vez neses sitios e tamén, moitas veces, me din que teño que invitar a poucas amigas, pero, xa sei porque teño moitas amigas, pero, e amigos, pero tamén teño algunhas máis que quero invitar a un cumple, a un aniversario.

Antigamente, usábanse máis as moedas e os billetes, pero aho-, agora úsanse máis as tarxetas.

Na miña casa comemos a ensalada con aceite, con cebola e con tomate.

Gustaríame ir ao museo do Louvre que está en París e t- e tamén fun ao Museo da Felicidad, que tamén está moi bonito.